<noise> Zany hoe zegny amin'ny fiarahamonigny andava- amintsika am'zao fotoagna zegny, agnisan'ny miroborobo be ny fisian'ny teknolojia sy ny fomba fiainagn'olo tsiraikiraiky, zany hoe zegny, mila magnana fomba afahagna mia- miatriky zegny fiainagna hainga, zany hoe zegny mila magnana fomba fijery vaovao, mila magnana <hesitation> teknika vaovao koa ny tsiraikiraiky mba ahafahagna hoe manakôry ny fomba e- entigny miatriky ny fiaina satria ohatra hoe <hesitation> mila fahaizagna karaha zao de ilaigny koa zegny satria sarotro be ny hoe <hesitation> hiaigna amin'ny tany tsisy <hesitation> zavatra moderne nefa anao tsy niaigny zegny taloha.